<hesitation> la kotaq ma reen naak sa tz'aa' chi awiij pues wula ar mood re' na uk'am kotaq aq'oom q'ajas taqee' na na uk'am re' sa almuunix ruu' re' ruu' juntz'ip re' qa'b'eh je' nk'ayja pan tienta ar porque reh wula mood nrika' juntz'ip aweh porque avece chilinak ojmo chi paam y ruu' la ojmo pues wula mood re' na tinsaa juntz'ip pan sa aguarienta reh ja're' nrik'a aweh hat la gripe.